Pe m' o mæ meise preferio o l'é Luggio perché, a parte che me piaxe tantiscimo o cado, fasso o muxicista e o meise de luggio o l'é quello donde fasso ciù concerti eh e eventi pe-a mæ muxica e pe-o trallalero zeneise che prattico da ciù de trent'anni con a squaddra de canto i giovani Canterini di Sant'Olcese